Сплетни и слухи, по крайней мере, если мы говорим о, [disfluency|э], человеческих отношениях, это не ценный источник информации. Это мразотная фигня, потому что обычно это происходит... Обычно, слухи - это вещь, которую обсуждают за чьей-то спиной. Или не проверяя их от слова совсем, просто передают информацию от кого-то, которую где-то услышал. Но как просто источник возможной информации, ну, может быть, можно это воспринять.

Скидки, политика, обсуждения всего что происходит с людьми, которых ты знаешь, или знают те, с кем ты разговариваешь. И, пожалуй, из основных тем это всё. А, нет. Ещё фильмы, книжки и прочие подобные штуки. Тикитоки тоже. В общем всякая развлекательная шняга.

Язык. Если бы люди не умели разговаривать, мы бы вообще ничего сейчас не умели. И передавать через него информацию. Правда, не знаю, насколько можно сказать, что это именно человеческое изобретение, поскольку я знаю, что изначально он зарождался довольно спонтанно. И просто эволюционно, а не как намеренное изобретение кем-то.